اه حاول تخلي روتين نومك منتظم، بعد على الشاشات زي الهاتف والتلفزيون قبل ما ترقد بوقت، اه أنا جربت هالطريقة هذي واستفدت منها هالبا، اه وبديت نوض يعني بكري بكل نشاط.